नीला भी कई परकार के होय छीये एगो हल्का नीला एगो। सामान्य नीला आऊ एगो होय छे जेकरा गहरा नीला कहे। छीये अभी हम बात करेले गहरा नीला के गहरा नीला जो। होय छे ओकरा के देख के आसमान के याद आवे छीये।